Da mbo mianky amin'ny egapanahy avao hoaho o, izay ro fanorona hira, <noise> miainga amin'ny raha hita ny masotegna, ny raha tsapanao avao koa ny raha iegnanao ny famorona hira.